Jee mada ja mada jataixiinida nte in te minu ntivi, ntivi kaka ñti’ ntivi ji ya´a te minu borrachu kaka´a este ja kasa´a kua cho´o xinaga cho´o yo´a, yaa yichi o ya´a kui sua ja tiñona, ji ñtiki, yuu te kaa sokañi ka ka karto ku ñtiñi te kor taa vio nu ja jise yaja, tiñono ñti’kun ja jiso ñtiñi jiso ko kokoñi taka’o yue ja katuvi ñtiñi katañi soo kua e yuka te tutu, ntivi xi ee kakani sua yuka ku in teyuu ntavi jaa ka jajata ini mada suka kua saa kasaa.